Ayee ota vulu. mutu shiikwatelela kuukwatya mbu kutya ita vulu oku kala eyi vula oku kala eyina. pashimaliwa ndele. kayishi onkalamwenyo ombwaanawa paife pethimbo lyopaife oku longa kuuna uu technology. Oshike tandi tile ngawo? Kehe shimwe paife otashi longo ashike momukalo gu- gu- guu technology. Oo- omuntu ongodhi to dhengelwa ongodhi yoye oyili nale puu technology. Iinima ayihe yopaife aantu otaya popi pomakwatathano. Tashiti uu technology oweeta onkalo ombwaanawa yoku yoku yoku yomakwatathano gopantu. Nda dhini okutumbula ngaashi mo family aantu ihatu hiwa hwiya anuwa aayee otandiyi ndika talelepo nenge otandiyi ndika pule sha kegumbo lyamu mwameme. Otuna nale omapandja hu twa tulwako nale aantu kehe gumwe megumbo eliko. hamu vulu oku popya esiku nesiku. owili ndji mwa hala. oshinima sheya sheendelela. otamu vulu mu kale mweshi popya pethimbo lyoopala shaashino omolwa uu technology. Oshinima oshikwawo o- o- o moskola ito vulu oku kala waahena uu technology shaashi ooskola dhopaife elongo otali gandjwa ponkalo yuu technology. Aanyu ihaayi we koo class Ihaayi we koo- ko- ihaaya vulu we oku kala yaya momalongo ngono ngaashi aantu kwali haayi nale tamuyi tamu yi tamu kuutumba naana moongundu ndele tamu longwa. Ndele aantu ohaya longwa. taya longwa oku pitila kehe gumwe uli kegumbo lyoye tamu popi ashike mongodhi moka. Shono ohashi vulu nee oku ningitha natango aanaskola ya kale yeli kombinga yimwe ya- ya gamenwa okwaaha longitha oshimaliwa okuya kooskola. Thimbo limwe omuntu oha vulu oku kala natango ta vulu okuuva elongo manga eli kiiilonga. Thimbo limwe o- o- o- o iinima ohashi kuthapo natango nonkalo yuulingilingi. Yuulingilingi iinima oyindji ngele owa tameke owa tameke kutya oto ningi uulingilingi shaashi kehe gumwe oshinima shono oshi wetike nale puuyelele kutya oshinima shino oshili ngiini. Onkalo yopaife kayishi naana ombwaanawa oku kala waahena uu- uu technology monkalamwenyo shaashi osho ashike oshinima tashi longithwa pethimbo lyopaife. sho osho ashike oshinima paife aagundjuka oyendji ya taamba. Aantu mba taya vulu oku kala yaahena itaaya longitha uuu technology ohaya kala oya kala po kiinima oyindji. Yo natango itaye keya pondondo yaamba haya longitha uu technology.